Sanga sanga kaju. tu kaju tallang, tu kaju barana, tu kaju pattung, tu kaju danga-danga, tu kaju lada, tu kaju sendana, tu kaju cengke, tu kaju buangin, tu kaju cokelat, tu kaju durian, tu kaju indu, tu kaju dalle, tu kaju dambu, tu kaju pallang, tu kaju tu kaju kangkung, tu kaju kapa, tu kaju kakao, tu kaju katapi, tu kaju kaluku,, tu kaju pangi, tukaju kamassi, tu kaju kolo, tu kaju kopi, tuju get tukaju ganda, tu kaju uni, tu kaju langsa, tu kaju lengkua, tu kaju tabang. tu kaju gillang, tu kaju pao, tu kaju barkisa, tu kaju kundang, tu kaju nangka, tu kaju pare, tu kaju kaliki.